لو بامكاني ان انا نكون حشرة لمدة يوم واحد؟ انا انحب نكون نحلة طبعا. لان النحلة ليه دور مهم في البيئة فهي بتساهم ان هي تنتج العسل، تلقح النباتات وتنتج العسل اللي هو أصلا فيه شفاء للإنسان. فإذن هي حشرة نافعة جد حتى اللدغة بتاعتها مفيدة للإنسان. الحياة في خلية النحل برضه مليانة بالتعاون والتنظيم، ودا هيخليني انجرب التعاون وانجرب العمل الجماعي بشكل فريد.